Ja kasa'aña nteyuu chom chi ku kisa'aña nteminu xi'ina ka kantaketena chom kajenteña te yuka te katnaña nu kisi te yuka te katnaña nka sava ja ja'an no nteyu yuka ku nteminu chum.